Koral bif e wallira me real life dow ɗateeji feere feere arannde koral bif e waɗa probaadi ñaaminda e celta e muhalli to kujeeji ɗi yonki ngonɗi to to ndiyam, ngatta ka zirga-zirga, ñaama kaara.